Nyalaande alal kam, nyalaande nde haandi neɗɗo waɗa jahaangal, yaha hoofnira e soobiraaɓe e sakiraaɓe mum, ndemboo tona kiristaajo, nyalaande nde haandi neɗɗo yaha, yaha cooc, yaha rewa joomiraawo mum.